Lⱥ jé re ýn la jý sún ii xáa’ ‘mo ekuii o e ǿ dxín e lii xé’n lⱥ, lakú xen xⱥⱥ’ lí, xⱥⱥ’ tóo xⱥⱥ’ coco, xⱥⱥ’ mý sü juⱥⱥ’ rá’ o xⱥⱥ’ dxáa’ xⱥⱥ’ tó’, xⱥⱥ’ cafee, xⱥⱥ’ töóö, xⱥⱥ’ mý öö’, xⱥⱥ’ mý jɇ’, xⱥⱥ’ ‘mo dxⱥ’, xⱥⱥ’ ´mo i guý, xⱥⱥ’ ´mo jlíií, xⱥⱥ’ ´mo i nuu, xⱥⱥ’ ´mo guyy, xⱥⱥ’ ‘mo ñí <hesitation> ´mo jlíií, xⱥⱥ’ ´mo inuu kö’, xⱥⱥ’ ´mo jmoo’ kö’, xⱥⱥ’ ´mo nⱥ kö’, xⱥⱥ’ ’mo lí kö’, xⱥⱥ’ ´mo to mo’ kö’, xⱥⱥ’ ´moo <hesitation> xⱥⱥ’ ´mo ku jü ne, xⱥⱥ’ ´mo i ï ne, xⱥⱥ’ ´mo guó dsa ne, xⱥⱥ’ ´mo to mo’ ne, xⱥⱥ’ ´mo kiǿǿ ne, e nɇ ´mo ekuíi.